Ie, tena hitako hoe zava-dehibe ho an'ny tanora ny mianatra amin'ny oniversite amin'izao fotoana izao an. Sady efa mivelatra be koa ny teknolojia dia manomboka liana amin'ny fianarana ny ankizy an, tsy ohatran'ny taloha. Moa ny amin'izao koa izany efa be dia be ilay fianarana misy ho an'ny sokajin'olona rehetrarehetra tsy voatery hoe ny izay manan-katao ihany izany no mandeha eny amin'ny oniversite fa mba afaka mandeha oniversite daholo izay te-handeha oniversite rehetra.